बीयर कई कई प्रकार होतै हैं और यह प्रकार का स्वाद रंग और महु आग होतै हैं। मुख्य रूप से बीयर को दो प्रमुख श्रेणियों में बाँटि जातो हैं। लाइट बीयर और डार्क बीयर। इसके अलावा बीयर के अन्य प्रकार भी होते हैं। किनकी विविध स्वाद और उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करतौ हैं। आईये हम बीयर के कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में जानें। लागर स्वाद लाइट साफ और ताजगी भरा होतौ हैं। उत्पादन यह बीयर ठंडे तापमान में खमीर से पकत है। जैसे इसमें ताजगी और हल्के स्वाद का अनुभव होतौ है। प्रकार व्हिलस्नर हल्की क्लिप्स और ताजगी भरी। यह बहुत लोकप्रिय प्रकार होतौ हैं। हेली स्वाद: यह बीयर मजबूत और जटिल वाली होत हैं। जिसमें फल और मसाले की फ्लेवर होती हैं।